E, ny demôkrasia moa zany e tegna, no tegna sara zany hoane fitondrana satria ny ame fifidianany de ohatry hifidy depiote de sy mainsy gne e lanine maro gn'ekegny, fa sy gne lagnigne sy maro.